פַלחַקִיקַה דִרַאסַת אֶלְאַדַבּ מֻהִימָּה בְּזַאף בַּאסְקוֹ תְּעַלְּמְנַא נְפְהְם אֶלְמְשַאעִיר וְאֶלְאַפְקַאר דִיַאל נַאס יְטַווַר מִן אֶלְחִיַאל וְאֶת־תַעְבִּיר דִיַאלֶך אה מִן חֻ'לַאל אֶלְקִصַּص וְאֶשְׁשְעַר וְאֶלְרִוַايַאת נִכְתַאשְפוּ תַּקַאוּפַאת וְחַיוֹנַאת מֻכְתַלִיפָה אה מַאשִי גִּיר לְלְזִינָה וְאֶלְתַּקַאלַה וּלָקִין חַתّى פִתְתוַאסוּל וְאֶלְכִּתַּאבָּה אֶלְאַדַבּ מֻהִימּ מַאשִי עֲדִים אֶלְפַאאִידָה רַאה כּיַעְטִינَا נَظْرַה אַעְמَق עַלَى אֶלְחַיַاة.